<hesitation> Raha kolonsainan'ny zaponey ndraika, resaka fagnajana olo- olon-dehibe tena mi-baser amizareo an, de resaka légende, resaka légende ohatra hoe dragon, de miala amy légende de resaka dessin animé.